Kur menoj për t’martën e menoj ni ditë pak ma interesant. <hesitation> e martja m’kujton komunikim edhe lëvizje nalt e poshte. <hesitation> t’martet jon ditë t’kandshme ku ka shumë punë, po na jena krejt shumë energjik për me i kry qato punë. M’i kujton t’keshnet, për shkak se nihemi krejt ma mirë.